نطيب لحم مشوي بشومبينيون ا لا صوص بلونش الا فوا فروماجار, حاجة لي غادي تربحني سيكو انا نطيب بار أمور